Jan dy vjershe, o merr një fshies e zë fill e e fshin gjith ka punti më llarghu njera te punti më dancë derës o më no na ke l’aspirapolviri merr l’aspirapolviri, e takar te a correnti elettrica e e bun dal e dal e thomi se thith gjithë pluhuracin çë gjen te stanca.